आज आप काफ़ी चुप-चुप सी छन। क्या कुई परेशानी च या कुई घरेलू समस्या उत्पन्न होंई च? कृपया करीक थें ह्वे सकू त मैं थें बतावा। ताकि मैं वीं समस्या कू समाधान या निदान बते सकू।